और जो मेक्सिको की संस्कृति भी हों सो स्पेन की संस्कृति से मिली जुली हों। धुईये एनुकी संस्कृति सामे हों। एटके भी जो केतूलिक धर्म हों एटका जादा परचलन हों। और जो संगीत, नाच गाना साहित्य एटके भोटा सामी हों। एटके भी भूटे जादा तेहवर मनाओन। एटके जो एनुको भोजन हों एत्मुंज जुश मका, टमाटर हों एटुका इस्तेमाल भी भुटा करों।